مكونات الأساسية <hesitation> للحاسوب هي البطارية متاعو <hesitation> قرص الصلب متاعو <hesitation> الرام <hesitation> حتى الشاحن حاجة مهمة، كفاش باش تخدم بيه أنت؟ غير <hesitation> شاحن؟ الشاشة ومقطع اللي فيها <hesitation> اللي تضغطي منها هذيكا اللي فيها الفأرة.